Una na nanu yanka una yaa una na pero ndagu nena nchjan na inchin na ndagu nena pena xra jon nanu na ya ndagu nena pero nda yu nda nda thixian ntha nda thixian ntha pero bathe'ela juan gua usua na nda nthaxii na nda nthe nda na nda ndaruna la mixra ts'ue nda suxrue'en chin' nda chin' la yaa xii ñe'ian ru nthaa ndaru'u chusunaa erminio la a la tsi a tsju'ua ja'a tsuxr'uan por que ja'a a la na'an pero era a nthach'a la sithju nthach'a sithju sithju la thjii thiye sithju stare <noise> jni stare cheree stare sithju pero jana bicha' na thi thulu más si xringu labru cha'na ta'man xuxu ntha ta'man a la xuxian este ta'man este baskebol a la xuxian thi ta'man boli vol yaa la yu yaa la jue mi deporte. Pero nda <noise> nda undiduu nda nda utse jee china yaa tha ndaru chu suna herminio ra tatsjini tsu'ua tsuxr'uan yaa nda b'ia chugua yaa chugua la ba tsua la uta yu thi chingame'e antru na usted habla a lantha' runa a jan ra' mee nk'e ta nichja ru ne na ngigua- popoloca iti bixian ndaninga an ndaninga puebla si pola entonce la este <hesitation> ata nchexin nchi kjabaa tandruna la nk'e xra nch'i xiruni iru t'a ndar'a ra a ila e ntha tokjan chunda na thi nthats'on e televisión e nthats'on cha sa'an lantha tokjan chunda <hesitation> mulara así rande th'ie thii rune' ithi mi'i iru thi ru mi'i rune' ith'i ndar'an thi ruungaa thi kia ixin cha' vece ntha guase la e mi' tii xiseen mi xra nch'i nda xiru ni yo a yo la yaa nuu yo nguchiga n'on peso, jon peso, the peso andale nthaxii chint'a la bith'ue ta ntha bueno. A then thaxii guasin xra la thi xe uri jina uri jina na guatsjena chi ninga nche ya bitsinga yaa unche aga'ana na june ya nchi 'ie nch'o ra niinga nch'u juathe'e la ntha uxrua na ndarajua xria nche la tas'uan ya na na porque yena uthjuana uñea na ts'un a iyeena yaa tha ndaru'a ay ke xru tjaa ja xrune gabinu ta na yaa la ntiyaru na yaa uxruena ajan xinaa mintha tixan ru jiu ntha bith'ue ntha bith'ue ntha nthaxra nuu nda guajia gamanuu nda guajia taguan nda guajia bueno ya nada ya hasta jia thi ndabasua ninka o nunka o jon la o jo nda nda nuu nanu yaa thixian ntha ya ntha yaa bixintha tixian pero nena jan na je'e chugua pero a na gunie na unena yaa chijni bikian thi jund'e thi thi chi ajan.